وفي يوم من الايام كان في ولد صغير يحب يجلس تحت الشجرة الكبيرة وفي يوم جلس جريب منها وسمع صوت خفيف يناديه الصوت كان من الشجرة نفسها بصوت هادي ولطيف جالت له: لو جربت اكثر ممكن اجول لك على اسرار الزمان انا مو شجرة عادية انا شاهدة على جصص وحكايات كثيرة وجليل من الناس يقدروا يسمعوني. ومن هنا بدأ الولد يزور الشجرة كل يوم يسمع جصصها ويتعلم منها حكمة الاجيال